I aspiratera io zany da fitaova ampiasay an-tokantrano natao hanadiovan-trano. Ny asan'iô da manango vovoky i sady manadio no manala ny vovoky amin'ny tany na koa ny pariketra.